Ny fomba famokarañy amponga feo da amin'ny alala fivelesan-teña ny amponga. Da arakaraky fidoboa-teña avao koa zañy gadona ajotsoñy amponga iñy.